Leddi philippians ni leddi on ɗi mari tarihi sosai, al-ada maɓɓe ni ɓe ɗo mari al-ada irin ba'le na'ne ba're lamlamɓe na'ne ɗo himɓe yaha lara, bo ɓe ɓuri ainugo waɗugo film je kaset himɓe yaha la'ra, hanjum un ɓe ɓuri ainugo. Ɓe mari ɗemle ɗuɗɗe akalla ni ɓe ɗo mari ɗemle yari joi ko yahugo je'go je ɓe ɗo naftira be mai. Hamɓe ma ɓe ɗo nyama ba'fe sosai ɓe ɗu'ɗai nyamugo kusel bo.